أبوي من أكثر الأشخاص اللي أثروا علي في حياتي، تعلمت من والدي أشياء كثيرة جداً إيجابية وأعطاني خبرات في الحياة أنا في أشياء ما كنت أعرف عنها شي هو اللي عرفني عليها، خلاني أتعلم مواجهة الحياة ومواجهة الأحزان والصعاب بتفاؤل وبتأني، يعني الحمد لله أنا ما عد صرت شخص حزين دايم ما عد صرت شخص ما يعرف يواجه أو ما يعرف يتكلم.